د مالي سکټور اصلاحاتو ته اړتيا ده

د ژوند لويه هيله مو څه ده؟

ستاسې په نظر ولې ځینې خلک له بدلون او نوي شیانو سره ویره لري